Yeyi kurudiaá ngaaso di coron la šendi kuku laye doyi, la doyia coron ngaaso doyia ayi dimia ngullumia <hesitation> ši adi kiri kirikeyi kirikeyi cowuro doyi, kirikeyi doyi. Yowo ngiri ye doyi, yowo ngiri ninkondoyinga none. Yowo kore awo do furreye doyi, furreye cowuro casin. Yowo ndorkunaso cowuro casin kodi ngullumbu cowuro casin. Yowo <hesitation> kuna <hesitation> ku coron di kuliborreye yeyi šin mbada šin mbada cilia. Yowo awo awo kudi, kurona wate šiso kudi mbada casin do ngaso. Yeyi kundoyia laan ngasoyi konguro te, do ngaaso doyia kirikeyi. Kirikeyi culia kulili ye cowuro casin. Yowo ngire ye cowuro casin. Yowo ngoleo yeso badagalcin šinga kuru jaakca šišo yam cowuro jawawu kosorowo. Yeyi adi larro, wate awo ko ši ingedi ngufu na ngedian bo do. Dayi ngundaá laso cowuro caasan kayila ngedea cowuro ngla, tendi kirin farcan fefeta jadan nagando dero ndaroyison leyen adi kedi. Yowo adi jingado. Koko laambe di seyi kayilangan kammiyi notin.